Pues loque shix mashandie niot ñiu pans keot maquier alok mi mis salsa de chipil y e aguier pues sana jaow wuint wuint mas najñe parmopan nose que mil este liep aguey koit narguet parmopans entonces ajuanmilil pijor milil pijans mauna vocalal aldo mi akiri limon maona vocal al mil o aj este liet aloque shix anapans dog pues lana ya queste sha sarten laton til aceite naposh bushbiem para morran shubayeu naya kiriuw ajo tiel para ma maguy invocar lalcolt dos mientrenguel en dona ashancoit lana nayac tield tield al sarten tield bien y para majen dola nandielil pajeya noc la pajeya noc la dowal nawiul laya quena nok kikial para mactoc mias mi aceite maw umagier man mantec do lanashi lanashishunpir ana porti el biel magencha chupin makiera nokon ñi ajo y cans dola la lananchiel ananchiel del chug cans nayaj endoc ayac querin cebolliel aguer guechu man bocan deste salsa dog najorra palul cebolla naya cuesh koit parman boca betmas y pues ague loke shiga saran y notkey towan na nayan peats guepoj ague aras de que mes de anok mas najñe mi miñiopans kiot mique salsa.